Um, kínzú <hesitation> mi gyí te la mi só ìsso bɔ́ réshí mu ìye la réyi mi, íyì èshêshì. Kwúyé ŋgwù gbà i fa te ká la ɔ̀ na mu ɛŋwú íyì kwɔ́gbà nâ mu ɛ́zhí íyì dɛ gbà è yi. Onzu úwù dɛ gbà mba wu, gbà è yi mu kwúdù kwɔlɛ, a kwu eyi yí ka la è na, èé na ari íyi íyèshêshì ká la énzù úmbà dɛɛ gbà o yiì mbala ŋa, bà ɔ̀ nɔ ɔ̀ bà ɔ kpà ŋa le, mu ìdù ŋɔ, la o yíìtù onzu úwù dɛɛ gba ŋà kwu. Sɔ́ kwuwó ŋgwù kwúyè kwù yi mu ìnyɔ̀mà, ń dé gbá onzu úwù dɛɛ gbà è yi m-mu ìyelaréyi íyèshêshì ɛnyì, kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà ŋa kwú ópwu ŋa kamà na ŋá kpómò, eènzù la o ló ɔ́gá ŋa tee, íyì òtooto, onzu ele yi mu wo ari íyì èshêshî. Kìmbé gbá àá kwu ògbó ŋɔ, ń dé gbá ŋá yi ìyelaréyi íyèshêshì mu ɛ́zhí mô, kwúyè úŋgwù dɛɛ, gbà ŋa kamà ɔgá, úwàŋa, énzù ò ló tê? Èénzù òó zɔ̀ tê? Kwuwó "́ŋgwù kwuwó ŋgwɔ̀ŋgwù mì yi mu yí ónzónzù mu kwɔlù káa la ɔ́ nɔ ìyelaréyi íyèshêshì, kála énzù la o yítù tee, ŋa kwu onzu úwù úwèshêshì. Ìyelaréyi íyèshêshì íyì ki ŋì só le ìí shi èénzù ó má kwɔ́gbà ŋa, oó zɔ́ te,”èèè, íyì òtoto, onzu ele è yi mu ìwo laréyi íyì èshêshì. Énzú mú énzù kála ò s lolol sò mu kwɔgbá wú, ká la ɔ̀ na éko la o tó Nânà la ɔ̀ na ánú, la ò yi mu ɛkɛkà íyì kwɔ́gbà yí a kwu yì dɛɛ gbà ń dé kì nɔ ìyelaréyi íyì èshêshì ɛle, enzu úmbàfo o yi mɔmɔ èénzù òó zɔ̀ tee. Ùkpò la e tômò. kála úmɛ́ mi la é fyé mu kwɔ́gbà kwɔŋgwù tayì, nânà ùkpò la e tômò kála úmɛ́ mi ókôkpàyì la e fyé mu kwɔ́gbà kwɔŋgwù. Kwuwó ŋgwùmbé, iyilaréyi íyí dɛɛ gbà ò yi mu ìwo yí mɔmɔ̀ le á kwu ìyilaréyi íyì dɛɛ gbà i shòshí mô. Í shè la énzù mô, ì gbà í shè la ùkpò úwù dɛɛ gba è yi mu oshí le mô. Mgbaa kwuyè úŋgwù dɛɛ gbà kínzú kì nɔ íyilaréyi íyì èshêshì, eénzù ɔ̀ɔ́ kàgyí nzú munámuná gbà kì yi, èénzù ɔ́ kàgyí ɛ́mɛ́ɛ nzù. Ŋa yi mu ìyilaréyi íyì èshêshì, kwúyè úŋgwùfo ŋa kwù yi mu kwúdù kwɔlɛɛ̀ fô, àmá èshêshì íyì dɛɛ gbà i ŋɔ̀ àwù ì rê mu ɛ́mɛ́ ŋɔ, èshêshì ɛnyì, ì rê mbênzù ŋɔ. Onzu úwùfo é kè wá ŋa kwɔ́kpá mu eyì ŋɔ égó mô, àmâ kwɔ́kpá kwɔlɛ kwù wámà kwú shi úmɛ́ ŋɔ. i shi, i fa tee la kì ŋɔ ìyilaréyi íyì èshêshi mu ɛmi íyì kwɔ́gbà nzú, mu ɛmi íyì ùdàbà nzú, mu ɛmi íyì ɛ́zhíi nzú íyì dɛɛ gbà kì yi le ŋgyɔ̀ɔ̀. Gbà mi mu ìzà nzú kpɔ́, tee, kwúyé ŋgwunáŋgwuná gbá ónzù gbá e yìmò la e vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì èshêshì. Gbá ŋá má ónzù úwù dɛɛ ŋà yi mu ìgɔ̀ mbala wú gbá á kwu onzu úwù dɛɛ ŋɔ yi mu ìgɔ̀ mbala wú gbá á kwu onzu úwù dɛɛ gba i fa tee káa gɔ̀ mbala wú mô, gbà iyilaréyi wú gbá í shòsgi mô Bi yilareyi wú a kwu íyì dɛɛ gbà ì tútù ɛ́mɛ́ ŋɔ mò nâ ì tútù ɛ́mɛ́ ŋɔ mà nâ ì tútù enzu úmbà dɛɛ gbà ŋɔ̀ yi mu ìgɔ̀ mbala mbá le mò. A kwu éyi yí káa onzu àwù tayì kála kì gbàmà múnyiwú. La ki láfyà la lunzɛ úndù kí zɛ awù kála kí zɛ àwù kála kí zɛ mbala onzu àwù tayì fô. Inyi gbá i shi gbá kí nɔ ìyelaréyi íyì èshêshì le. Kà ete yí dɛɛ ká a kwu onzu kpɛnyí mu ɛmi íyì kwúdù kwɔlɛ, nâ ká a kwu onzu úwù dɛɛ gbá énzu ò yítù wu, ká a kwu onzu úwù dɛɛ gbà eènzù kwúyè úŋgunáŋgwuná, ɔ má ŋa ó zɔ̀ tee, onzu ele è fyà èshêshì. A kwɛ le, ó vɔ́ŋgíivɔ́ngɔ̀ mà, o mbambímba má tà ɛ́nɛ́ ŋɔ mbala ɛ́nɛ́ mi gba o mba nzú le dú, o mbambímba má tà ádá ŋa mbala ádá mi gba o mba nzú le dú. Kwúyè úŋgù ó vɔ́ŋgɔ̀ kyiyau éyi yí ŋa yí ɛ́ŋwú ŋɔ gbó, ŋǎ nɔ̀ŋgɔ íyì gbà i fa tee káa vɔ́ŋgɔ̀, a kwu úmbà dɛɛ gbà ò rê mbâ kwókpo ìwàmà la ò sò mbâ kwókpo ìwàmà, kwókpo ìwàmà àwù kwǔ shi ŋɔ, kwú nɔ̀ŋgɔ ŋɔ mà, ŋǎ kwu onzu úwù èshêshì, ŋǎ kwu onzu úwakwúú mu ɛ́zhí, ŋǎ kwu onzu úwù ŋǎ za la ɛ́zhí ɛlɛ nvɛ̀ɛ̀ ŋà yí ɛ̀gwuzɛ égó. Úmbà dɛɛ gbà o yi mìza la ɛ́zhíi nzú gbà o yi mìyí ɔgwuz le, ó bó la ègbó íyì ìdù mbó mɛ́zhí, ó ká àmàsa íyì èshêshì. I shi, ɛ́nyíi mbá í yi íyì dɛɛ gbá í tomò fô, íyɔ́kpɔ́ sò mɔ́kpɔ́. I shi mi mìzà nzú, kínzú, munámuná, mɔgɔ́ wù ŋà yi, a kwu éyi yí káa wo èshêshì, káa kwu onzu úwù dɛɛ gbà ŋǎ rìmà kpákírí, gbà ŋǎ wo ì yi ìgɔ́. Úwù ádá ŋa, ŋa wo wu ìgɔ́, úwù ɛ́nɛ́ ŋɔ, ká la ò shi ŋɔ kenzu úŋgéshêshì. Kwúyè úŋgwù ádá ŋa è shi ŋɔ kenzu úŋgèshêshì nâ ɛ́nɛ́ ŋɔ è shi ŋɔ kenzu úŋgèshêshì mu kwúyè kwɔŋgwù gbá ŋá kwu onzu úwakwú le. Enzú mbà gbà o mìrí atu le. Enzu úmbà gbà mìrí atu le, kwúyè kwɔlɛ gbà ki yi mìma mbá le, ó vɔ́ŋgɔ̀ dɛɛ, ó bó la ègbó íyì ìdù mbó mɛ́zhí, o ndà kwɔyà o shi ùkpò, ùkpò e mbwà mbá mà. Iŋ iŋ <hesitation> gbá ŋa gyí te, káa kwu onzu wù dɛɛ gbà ùkpò la è wo ùgɔ́ maŋa, nânà káa kwu onzu ukpɛnyí, úwù dɛɛ gbà mu kwúdù kwɔlɛ ŋá wo kyiya íŋgyì èshêshì, ŋá wo èshêshì kìkɔ̀ kìkɔ̀, ŋá wo kyiya kìkɔ̀ kìkɔ̀ mézhí, íyì dɛɛ gbá onzu é kwù kà la kwùléyi la ŋa mô, nânà kwúyé ŋgwù dɛɛ ŋá kpómò, ŋá kwú ópwu kamà, gbá énzù ò ló ógá ŋa, ó kàgyí ŋɔ, a kwu éyi yí ká a kwu onzu úwù dɛɛ gbà ŋa vɔ́ngɔ̀ gbà ŋa shi ɛŋwú nɔɔ̀ mu ɛ́zhí kyóó. Imɛ̀zà íyìrá, la kí ri yí mô, kyiya íŋgyì á kwu ìŋgyì èshêshí mô, la kí wo ŋgyí mô. Enzu úmbàfo ò vɔ́ŋgɔ̀ àtɛ̀ íwómò, wuruwuru. Enzu úmbàfo ò vɔ́ŋgɔ̀ éko ígyímà íyì dɛɛ gbá i fa te kála o gyí mô. I shi i tútù iyilaréyi mbó mô. In dé <hesitation> a kwu íyì dɛɛ gbà ŋa vɔ́ŋɔ̀ iyilaréyi ɛ̀nyì tayì, a kwu íyì dɛɛ gbà ŋa zɛ mu ɔ̀gwuzɛ ɔŋwù tayì, ŋá kwù rê sháru mô. Kwuwó ŋgwɔŋgwù mì yi mìzà nzú mu kwúyè kwɔlɛ. Enzu mbà bà ɔ gbà o kwu énzù, bà kì yi mu ipwà ɛnyíi mbá mu kwɔ̀fyì úŋgwù ɔnɛ́ɛnɛ́ le, eénzù kìkɔ̀ kìkɔ̀ kìkɔ̀ gbà kì yi mu ìpwà ɛnyíi mbá ɔnɛ́ɛnɛ le Ɔ mba mbá imbamà tà ɔ̀ mba ŋa àwù, ɔ mba mbá imbamà tà ɔ̀ mba mi àwù. Éwó íyiná gbà ŋà tútù iyilaréyi ŋɔ mô? La kì na iyilaréyi íyì gbà i shèshi, la kì na iyilaréyi íyì dɛɛ gbà énzù ɔ́ má nzú ègboó mbó í gbòmò, la kì na iyilaréyi íyì dɛɛ gba kǐ kwu enzu úmbèshì úmbà kwɔlɛ kǐ mbwà la enzu úmbà òpo nzú ò, la kì na iyilaréi íyì dɛɛ gbà énzù ó ma nzú, gbà ègbóo mbó ǐ gbòmò bɔ́ réshí manzú. Enzu úmbàfo o yiɔmɔ̀, ǒnzù ěnzù gbá ò yi mìnyɔ̀mà, oó fyàmà mɔmɔ̀, só kwuwó ŋgwù umba, ń dé kwúyè úŋgwù dɛɛ gbá ó bó mɔmɔ̀ a kwu íyì ká la ɔ̀ tà úzhì mɛ́zhí, a kwu íyì dɛɛ ká la o tútù kizɛ mà. a kwu íyì dɛɛ ká la o bó la ítútùmò ama kínzú bà dɛɛ bà kì kwu enzu úmbà gbà ùkpò gbà é ya nzú mà, nâ kì kwu enzu úmbà dɛɛ gbà ùkpò e gyí te la kì kwu enzu wakpɛnyí, úmbà dɛɛ kí rà la ɛ́zhí ŋgyɔ̀ɔ̀, kí rà la kinzɛ kìkɔ̀ kìkɔ̀, kií wo èshêshì kìkɔ̀ kìkɔ̀, nânà kǐ wo kyiya íŋgyì dɛɛ gbà ègbó íyì ìdù íyì eénzu ka la i má kála ɔnu úwù kwɔ́nyí kwɔlɛ la ɔ́ kà la kwùléyi la ɛ́nyíi nzú mô, akwu íyì kì bó la ɛ́ŋwúu nzú à mu ɛ́zhí. La ki yése enzu úmbà dɛɛ gbà o wo èshêshì, nâ enzu úmbà gbà mɛmi íyì iyilaréyi mbó, èshêshì í kámà i ta mɛ́zhí bɔ́ réshí mambá le, kála kì zɛ mu úwúlúu mbó. La kí zɛ mu úwúlú úwù enzu úmbéyi mô. Kwuwó ŋgwù ŋa zɛ mu úwúlú úwù enzu úmbéyi ògbóo mbó a kwu ítútùmò, ògbóo mbó a kwu ímgbɛ́mà, ògbóo mbó á kwu ìsòkeyí mô Àmâ ń dé kwúyè úŋgwù dɛɛ gba ŋa zɛ mu úwúlú úwù enzu úmbà èshêshì, èshêshì ɛnyí ǐ mbwàlú ŋɔ. I shi, kínzú enzu úmbàfo kí shi ɛ́mɛ́ɛ nzú ɛ́nyí íyìrá. Ɛ́nyí íyìrá ɛ̀nyì ǐ mbwàlúu mbá tete dúú. La kì shi ɛ́mɛ́ɛ nzú ɛ́nyí íyìshêshi, íyìshêshi ɛ̀ɛnyì ǐ mbwàlúu mbá, la kì shi ɛ́mɛ́ɛ nzú ɛ́nyí íyì ikyòmò, ikyòmò ɛ̀ɛnyì ǐ mbwàlúu mbá, la kì shi ɛ́mɛ́ɛ nzú íyì réshí iyìmò, réshíyìmò rǐ yì shi mbó. I shi mi mu ìzà nzú mu kwúyé kwɔlɛ, la kì kwu enzu úmbà dɛɛ kí wo èshêshí mu útú mu ɔnu. Kwúyè úŋgwunáŋgwuná a kwu íyì dɛɛ gbà o tó ŋɔ mu èdúmà, ěnzù o yi ɔmɔ̀, ěnzù ó yi ɔmɔ̀ mô, èshêshì káa wo le, òtoto káa wo le. Enzu úmbàfo ǒ wo èshêshì kwúyè úŋgwù dɛɛ, ónzù é má ŋa mô ùkpò è yi mu ìmá ŋa. Ùkpò è kwú èshêshì ě shi ŋɔ kwúyè úŋgwù dɛɛ ŋa mu ìwo kyiya ìŋgyì gbà i fa te káa wo. Ǒnzù é mu ìmá ŋa mô, amâ ŋa yi mu ìwo kyiya íŋgyì dɛɛ gbà a kwu éyi yí káa wo, ùkpò ě nɔŋgɔ̀ ŋɔ mà, ùkpò è kwú èshêshì ě shi ŋɔ. Á kwu te onzù káa la e kwú èshêshì la è shi ŋɔ mu kwúdù kwɔlɛ dɛɛ gbá ŋa yítù te ŋa kwu onzu úwù dɛɛ gbà ŋa yitú te ŋa kwu onzu úwù dɛɛ gbà ŋa yi mu ìwo kyiya le mô. Mu kwɔfyì kwù mgbɛ́ réshí, ùkpò úŋwù dɛɛ gbà è yi mu oshí le è kwú èshêshì é shi onzu úwunáwuná. I shi mi mu ìzà nzú, mu kwótò kwɔlɛ, te onzu úwunáwuná úwù dɛɛ gbà e gyí te káa la ùkpò la è yì wu mò, ká la è kwu onzu úwù dɛɛ gbà mu ɛ́zhíi wú ěnzu ò yítù wu, íyì èshêshì È vɔ́ŋgɔ̀ yí kèkélele. Èshêshì o vɔ́ŋgɔ̀ yí ivɔ́ŋgɔ̀mà, ìrá o vɔ́ŋgɔ̀ yí ivɔ́ŋgɔ̀mà. Úmɛ́ ukpɛkpɛnyí te úwù dɛɛ gbà e yìmò, gbà è yi mɛmi íyì kwúsé, nâ è yi mɛmi íyì kwɔ́gbà gbà o gwú wu ígwúmò mô, o mbimbamà. Kwúwɛyi gbá kwu kpikpámà mu ɔ́sɛ̀ le, ǒnzù ínyígyì ée kpíkpámà mô, ǒ mba wu imbamà. A kwu éyi yí, kínzú mbà dɛɛ gbà kì kwu úmbà ádá gbà ki kwu úmbà ɛ́nɛ́ le, gbá ki zɔ́ ɛ́mɛ́ɛ nzú èshêshì iwomò, ǒ wo èshêshì. Úmɛ́ wunáwuná nâ onzu úwunáwuná úwù dɛɛ gbà e yi mu iwìrá mu ɔgwuzɛ, nânà é yi mu iwìrá mɛmí íyì kwúsé e wɔ mu ogbà. A kwu íyì kwɔ́gbà kwú zɔ́ mamari mô, a kwu íyì kwɔ́gbà kwú nɔŋgɔ̀ mbá mà mô, éwó íyiná gbà ɛ́mɛ́ mbambà tayì ǒ shòshi? I shi kwɔ́nyí kwɔlɛ mbá kwú kù shòshi mô. Onzu úwunáwuná úwú gbà e gyí te kwɔ́nyí kwɔlɛ úŋgwù úmɛ́ɛ wú, nâ kwɔ́nyí kwɔlɛ úŋgwù énzù wú la kwù shòshi, a kwu éyi yí kála ki lo mbó ɛlɔ́yí mallu, marimari, ká la ò pwà ìsso íyì èshêshì. La kì bà mbà ɛ̀zzà íyì mbà ete nzú mbala úmbà asɔ́kwúu nzú, èshêshì íyì dɛɛ gbà o wo mbala èsù. O ŋɔ̀ mbala esù, ó mgbɛ́ esù mò mô. O pwú ìdɛ́nyí yesù. Úmbà asɔ́kwúu nzú kwúyè mbó, úmɛ̂zà è tó ɛ́zhí ě shi úmɛ̂za te lè mbo kwɔ́gbà bí, úmɛ̂zà è tó ɛ́zhí íyì utu é shi úmɛ́ɛza te lelelele <hesitation> le gbáma. Ká le rí mbala ɛ́mɛ́ɛ wú nâ mbala éko wú. Kèkélele, imɛ́nɛ́ kíi gyí èsù fô, imɛ́nɛ́ kî wo èshêshi kǐ shi esù fô. Kwuwó ŋgwù ìdɛ́nyì ɛlɛ í sɛ́mà mɛkɛkà íyì égbó íyì ìdù nzú, ìdɛ́nyì ɛlɛ i yi mɛkɛkà íyì égbó íyì ìdù nzú fô. A kwuyi gbá i yi tayì gbà i shéyimò, kìmbé gbà ɛ́zhí nzú ɛlɛ i bî yi le, kìmbé gbà rì bî tà mu kwúdù nzú kwɔlɛ? Èshêshí í kù yi i shi nzú mô, ìrá i yi mu ikyòmò, wɔ̀nù wu yi mu ikyomò, la kì yi èshêshì.